Kua yukɨ mbaetɨ yande yayapo oïmeko yacimiento, yandeko yayapokaviño, yauvaera, jare oïmevi mïmba reta peguara, oïme kuare oparavɨkɨ retava, jare jukuraï oesauka reta